To'liq sariq rang menga iliqlik va ijodkorlik bilan bog‘lanadi. Bu rang quyosh nurini va energiyani eslatadi, shuningdek, faoliyat va ijodning belgisi hisoblanadi.